लाइट ब्लू कलर मुञे साडो निलो रंग। यो रंग आणी आकाशाक बाघुंग शकतोव। यो रंग सगळ्यांग आवडता कित्याक तो खूप उठा़ण दिसता। या रंगाचे कपड़े खास करुन छेडे घालताना आमका दिसत। आनी यो रंग तेन्चेर खूप बरो दिसता।